فشاهده طفل وقال له أنا أخاف منك وأمي كل ليلة تقول لي أن هناك أشباح تخرج في الظلام، فقال له أنا شبح وأنا أخاف من الظلام، فأثار إستغرابه، وقال لا مستحيل أنت لست الشبح، لان الأشباح هي فقط تظهر في الظلام، وتعيش في الظلام، كيف هذا؟ فقال له لا أعلم.